पीला रंग देखदा म सूरज क रोशनी क याद आउंछ। यु रंग खुशाली, आशा और सृजनशीलता क प्रतीक च। सरसों क खेत देखदा यो रंग अपण गांव क याद दिलांदा।